والله اني اذا يعني استزاء انه يصير عندي وكت ازيد او فلوس ازيد راح اختار هو الجواب الصحيح طبعا واحد يختار لازم الوكت بس اني بالنسبة الي فلوس لان يعني الحياة حيل صعبة مال انه تظل عايش عمر طويل وفقير لو عمر كصير وفلوس فبالنسبة الي اختار انه الاستزادة يعني واحد انه بالفلوس اكثر مما بالوكت